വേക്ഥി അ ഏന്ദുകു നനു മല്ലി മല്ലി അദുക്ഥുനേ। ഉന്തവു നേനു വേയി സാരു കാദു അന്നനു വേക്ഥി। ഏന്ദുകന്തേ മനസിലു തമമന്സു മാര്ഛുകുന്തരേ। നേ നമുതമു മര്യു ഇസരി നുഗു അവനു അനുഛു। അനുപിസ്തുന്ദി മല്ലി വേക്ഥി അയ്യ നി പത്തിധല। ബരിന്ഛലേകുപോഥുനമു കനി സമധനമ് ഇന്ക। കാദു നേ വേക്ഥി ഓക്കസരി ന മാത വിനു ഇ। അവകശമ് നികു കാവലസിന്ദേ ഉഥുന്ധേമു। വേക്ഥി നിവു അസലു ലോന്ഗിപോഥു കദ വേക്ഥി നിജമ്ഗ <hesitation> വീലു നൈഥ നേ ഥേ। ഏപ്പതികേ ലുന്ഗനു ഇദി സരിപുഥുന്ദ ഓലേധ। ഇന്കുന്ഛന്ഗമ് കോന്ന സഗിന്ഛലത।